Nakke njo knre-kanreang kungai iya geprek, jadi nakke punna lampa a ri warung injo kutte rolo menuna, punna rieji geprekna kunjo lalang ri menuna kupesangi, tapi punna anre narie ja basso intu mae apakah yang penting makayyamo ni kanre tapi nu pangayya geprek iya do ka rie tosse passe-passena, <hesitation> apanjo pole kanre-kanreang ku angai do, <hesitation> au e basso, bassu ntu kungai kalea iya, kah pila pasemi pilah ballo todoi di saring do, maing injo attunna ngura injo de koodng arra kaleama injo nganre bakso cinna kaleama manna tanga bangi sulukanja boja, labbirangku mae lampa teha urang, nampa pole tania bola nu mani-mani injo warunga, pada njo nakke di herlanga punna arra kaleama injo kulabbirangang kunaung mange ri kota, ri bulukumba do, rie injo pole warung langganangku he biasa kummalli basso ri bokoangna stadion kunjo enak kalea iya mingka biasana kulabasa iya punna tanga bangimi injo mai nah kua ara tette sampulo anremo na tatimba, tongko mi i kah kunjo tatimba iya saggenaji tette salapang, nam pole kunjo di warunga biasana antri-antri taua kah anu enak minto tawwa bassona, biasa gitteji rioloang mange pesan gitte to mo riboko ni di hidangkan anunta kah saking anunnami injo nagainnami injo padanna tau kunjo nganre. Punna ta tongkomi injo ri kunjo ri bokoangna stadion, biasaku iya lampa a ri teko di rampina injo jembatanga kah kunjo rie pabalu bakso bakar langganang todo, kah punna arrakki nu nganre berkuah-kuah iya nah tala rie beralliki isselampa kunjo di anua di bakso bakar a, nampa injo pole appesanga bakso tania ta sere tusukji biasa appesanga ta rua, minahang todomi injo pop icena, tapi basso paling kungaia kunjo iya bakso bakar anua isi urat.